Bangladeshi kultuurist ma ei tiiäq midägi, a ma tiiä, et sääl tetäs väega pall'o odavit rõivit Euruupa ja Ameeriga jaos. A tuu kultuur, noh, taa um nigu Islamimaa, nii et tuu um kuigimuudu tuuga köüdet sis, islami kultuur. Samal aol kimmähe ka Indiast väega pall'o peri kultuurih.